Ko an koo tan ana heƴa kan. so mi waawii waawude anndude koyɗi an tan yo huunde non lobbere nde mbaawmi nawtoraade. Sabi ɓii aadama, ɓuri heewde e koyɗi muuɗun fuu, yogaaji ana ton a tawan kulle ɗe miilotoɗaa sanne. Yogaaji ana ton, a tawan kulle gandiiɗe ma garooje. <hesitation> yogaaji ana ton du, a tawan ɗoyɗi maa tekki tan, aɗe hoyɗa. Ɗii koyɗi e hono muuɗun. <hesitation>